<hesitation> أكيد الفن يساهم <hesitation> في تقويم يعني المجتمع أو تصحيح يعني سلوكه، <hesitation> لأنه الفن يقدم يعني في رسالة والفن هدا كدة موجه لفئة زي فئة الشباب اللي هي يعني تقتدي بال- <hesitation> ما يقدم يعني في الفن وهيكي، فليه دور كبير الفن يعني في المجتمع.